जेसे सायकल में ब्रेक हवे वे मेकैनिकली काम करे वना में कै हवे की दो बात्ता हवे। और जियो ही आपा ब्रेक लगावा वे टायर हु टकरार और सिर्फ काम करने सायकल ने रोक देवै। कार रा ब्रेक हवे जिका हाइड्रॉलिक ब्रेक हवे बना में डिस्क ब्रेक हुया करे जिका में ऑइल प्रेसुरिंग हु गाडी रुके। <hesitation> और मेकैनिकली ब्रेक हवे बनमे दो रोलार हवे जिका टायर माथे घर्षण करने रुके।